Yɛwɔ adeɛ bi so wɔ hɔ a, yɛfrɛ no dua a bɛde yiyi bɛ se mu. Nti saa dua no a bɛde yiyi bɛ se mu ne so, ɔboa yɛ pa ara. Sɛ ebia adeɛ kɔka wo se mu a, wodidi ne bi kɔhyehyɛhyehyɛ wo se mu a, wotim de dua ne yiyi ma ne yɛ kama. Sɛ ebia wokɔwe nnam bi so ne nnam no kɔka wo se mu a, wotim de saa dua no yiyi. Dua no, anoo ne yɛ feaa a ɔtim wura yɛ se ne mu ne sɛ nyɛ nnam anaa aduane bi koraa ne aka wo se mu na sɛ wohwɛ na sɛ ebia wo se no, baabi ahosuo no ɔɔsesa kakra a, anaa woahu sɛ fii bi hyɛ baabi a ebia brɔɔhye na wode twitwi wo se no ntim nyi saa fii no a, wobɛtim de ahwehwɛ bi aasi hɔ ne woafa dua no ne afei wode ayiyi ne nyinaa. Wobɛyi ne nyinaa ama ne aayɛ kama nti dua a yɛde yiyi yɛ se mu no, ɔboa yɛ ma yɛtim de yiyi fii biaa ɔwɔ yɛ se mNu ma yɛ se no mu tete yɛ kama ma ne yɛ fɛfɛɛfɛ.